<noise> Loko mavo ndraika zagny tia karokaroka alongany, dia misy resaka hafagnana koa izy, dia misy resaka fahazotoagna koa, dia misy resaka vintana tsara koa izy. Zay zagny mamehy ananjy